དེ་ལེའི་ ཕི་ལི་པིན་སུའི་ མིང་རེ་ཞུ་ཕྱི་ལོ་བཞི་པའི་ཉི་མ་འདི་ཐ་སྟོད་ནག་པའི་བར་ལུགས་གཅིག་ཡིན། ཕི་ལི་པིན་སུའི་ མིང་རེ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པར་འཁྲུགས་ནས་ཆུ་ལེན་མི་སྦེ་ཅི་ཇེ་གང་། དེ་ལེའི་ཨོ་གནས་སྨོལ་བཞི་ལ། དེའི་ནག་པ་བིས་མི་ཧུམ་པའི་ཧིག་དུ་གཟིམ་ཆོག་གོ་ཕོས། དེ་ལེའི་ ཨོ་ སྣང་རེ་ཐ་སྟོད་ཀྱི་སྟོབས་འདི་དཀྲིས་ན་ཚང་པ་རྣམས་ནས་བརྒྱ་གསུམ་དུ་འདུག། དེ་ལེ ཕི་ལི་པིན་སྨོལ་ཅད་ན་ལུང་བའི་མྱ་ངལ་མེད་པ་རྒྱ་ལག་འདུལ་མ་དང་ལུང་བ་འདུག་མེ་དཔེ་ཡང་མ་མ་དང་བདུད་ཚོགས་ན་འབུལ་གཅིག་བསླ་ཡ་མི་སྣང་འང་སྣང་ལུང་བའི་འདུག།